إذا نتظرت لمدة ثلاث ساعات في كذا طريقة تقدر تسلي نفسك, أول شي اقرا لك تك- كتاب, إذا معك كتاب, و حتى تقدر تحمل تطبيق إقراه عالجوال, استمع لموسيقى أو بودكاست, حسط -حط- سماعاتك و استمتع بموسيقى تحبها, لعب لعبة عالجوال, اتأمل أو خطط تستغل الوقت فالتفكير في خطك, اتجول إذا المكان يسمح, امشي شوي واستكشف المحيط حوليك, دردش مع الناس إذا كان في حد جالس معاك, كيف تشوف هالأفكار؟